Ty raha ty raha hitako amy kiraro aloha manahaky any hoe vatan'igny, de misy taly egny, bakeo koa misy fanitsaha azy iny.